To sau sarban bembe a jani ii musari ireeng capunon, to lokacin bembe sau bembe ji mo ivia-ii musari capunon, na papumon əuhiwanm, na papuman ayaku, na papuman ayaku, na sagi cinak bembee a ja captana, a ja viri ja nii musari, sai na pumi ii Adamu Saleh Dogona əhar ayakun, ai ma ab atu no tee giyu mo a waban aɗana, na in ya so na wani awami ii musari, aci me ap a making ja Alh. Duna na, kəmaku əujang daji Duna na motanan mutkəkci a wunani a wunani musari, a ja he musari a ja he musari a ja gafau əbdamun no, kai əb damən ii ne musari ɗai bariya candiyu, kar beriya shawon a du ɗavayya, ai ya rakan a ja ja rakan jana jana har ja bati ii munsari banda kare kamon, yaykək feen gadika a ku nang petang, patang mu, ar patang jagawa a ja juu kori, kuntle ji, <hesitation> musari eeɗa kira ɓaa koro kai jauro kunəng musari candugu ɗafor nep kəma na jlauna ne na jlawu gamang musari, a ja ji musari əmdang masari ka əzgang nan magrarvunin, əndak musari daknija a ja nin əngwak gumsik ga ɗage Barrista Musa, a ja nin əugwari, ənda daberija wan rann tapuskak birin əmdatu barija tapuskor buriwm cunono taika, kai taɗu kwa ɗa aa ayakur kiri kwaɗayet kiri əmtu, dəmnatkiri əmtu, a musarim cuno, to a ja vara, də musarim aja jlwo aja ɗik əmdam ja gaskanta dem ənga ke juvuraw a ja ne tt ja he ii kuneng ii Birniwa a ja jay Birniwa no tinak check poina nin cunono see ja gamu dang custom, deng soja, custom dangni dagatu ba cule motan, aci gaton bacuk matan aca jlami akci jlara akca glara, akca glra, ja he jakvi gaku, a aa jakvi gaku man jaci shi ke ajafi gatu man daci shike nan see daic see bacing mato, bacing mota ta kəmi jatan ma aci, jata, aci jata ma jatu motan kiri man ja see ci da jati ɗik mayimmi acijatak mayamman suwo aɗitha a juk tu man ja mayem na betu daci ja gafu so or sojam suno ahh custom cuno aja flara, aja flara aja flara, a shee custom samu balling, a jirgagam, nd gla man ai ma to nalhin jale gaskanta ai maka i əmtan bembe ja kuntk moto ma ai aci dangwa afang na gaɗau dowoni ai ye aiya na jti ii gari əmdan dou ta jle atkana custom əmdanat custom ne sai akwai lakana gaɗei a ci ma aa aci ɗangwagwatem gaɗan dowona nyi glawuna nanggita, nanggita nanima kai femco no feek rigiman ɓena agi feenkai puim korə har gangnai ɗarak glarea, gafi gaku ɗiba, ɗiba no sai badai.